Səku ji ii ɗa ɗagai kəci bin, yaddo ka tasa ɗa gu be aa raakan du, se ci ye ka ɗəgak shi naa be akshi aadlamau. Akshi aa kiiɗak jaye, se ciye kaci kəma nao kiiɗah ja domin ko tatkə ci ma ka kiiɗo bini to da kaɗe gara aa yuwa naa təkak shi naa ci amman ka dəgi naa akshi naa bee akshi aa dlamo gu nən, se kwa raakənyi naakun mi waarra aa kəmu naa kaarakci. An nənangu be waarra wa tatki ci tawanke aa tə bi gəri, ashe tawa ngum gayi. Amma ka de tatku ka beramu ma ta muma na akshi ka tak ta shi bin to kwa dəmu raakan naa akshi bai. To aa ri kaasən gu, laa ri naa manguwunci ci naa ankal aa rama dici ashirr ɗa gu kap ka zəgə du, ka dlama naa mangaucin gaawa harr da nai da tatki ci cewa ka mbasu naa ci nən du siwu nda bwai di ci ri ɗagai ka mpi naa bango ci ii riwu. Ciye kadlamu naa cuu be ci kwaya, ah daaman magərak aa naaku rarkam naa səsu gəribi? ɘndai harr ci naa wənduwa ci kə gaɗa ci ngum, ka ni kami wənduwa ci waarra ka ivu men kayi di ri tiiwu gu, wən duma ci nən tam? wənduwa cin ana ci naa kutli ci. ɘnde riwu dlamən kaarak naa ci nən sai kayi naa ci kayi ka mbashi naa ci. To kaa bi naa mangitu po. To aa mangitu ci ka bi naa babu shirya te ci be bəlan. Ko da bari zəba, ko da tauchi sanda ci mi koyo ka dlami ka maaki abən. Ri kam yaaye kancin aa da wiyi ci pato, da ramu maa dlami ritku dayi ai tiwu kaa dlama naa be kaasau, amman ja ja zəgəm zada be kaasu bai ii rut ku to ari tən ka dlamu naa raakan naa hankal riwu nən, to har ka ci zaaman ci kəlappiyo. Kutli cin ngum əndai rayatu rəwun to dlamu nakshi dək be getak, naasu kaasu kamai bai. To kaika se kanna nii ii wənduwa, ka tatket shi, akshi ye aa ya aa ni. Shikenan kwa dlamu naakun be getak pa. To Alhamdulillah.